Jamma, suundu, fowru. Ɗii kaa ɗii mbiyataa jamma kañun ɓuri. Bon, ndeen woni ko ɗi tewtata ko ɗi ñaamata. Taweede <hesitation> daabaaji jiilotooɗi jamma ana ngoodi fu. <hesitation> Ɗii ɗiɗi kaa ɓuri heewde yiilaade nokku amen ka.